Maq joht tiiä-äi, kuimuudu tuu digitaalkaamõra tüütäs. No esiqhindäst tuu tege <hesitation> tuu pildi, miä luudusõh um, inemise näo vai maastigu vaimidägi, tege numbriis. Ja peräst <hesitation> numbriq muuidõtasõq tagasi pildis. Määnegi sääne värk. Läbi objektiivi ja kõgõ.